<hesitation> सिसो वो को बोले जाएँ, आईनो भी वो को बोले जाएँ और वो का सामन खड़ो हीनो इनसान। मनुस्त तयार भी हो जाएँ, अपनी सूरत का निहार जाएँ। कहीं तरह की चीज़ न और ये काम गाड़ी न मनें इन में भी लगएँ। ता आग पीछे देखना का काम में भी आवज। आइनो और ओका लोग सज्जा सव्रत कई तरह का ओखा आईना का <hesitation> सीसा का उपयोग कराया जात। और कई तरह का आवज अच्छा से अच्छा जेवा अच्छा रहे गए, वो काम अच्छी सकल सूरत देखाएं। और कोई हलका आवत वो काम इनसान की सई सूरत भी नहीं देखाती हैं। यो सिसो भी एक अशो छे की जे काम इनसान अपनो असली रूप देखी सकज मतलब।